ब्यो क्वे छ्वोटु-म्वोटु काम नी चि। एक बड़ी चीज चि ब्यो कन, शादी कन। येकु बजट ज्वो व्हंद, स्वो आपते करीब करीब एक साल पलि बे बणे द्योण शुरू करि द्योण चेंद, कि भई के मेहमान कख रौला, कख खाणौ खाला, ब्यो कख व्होलु, क्या क्या लगौलु ब्यो मां, कपड़ा कौ बे ल्यूंण, सामान कौ बे ल्यूंण, यूं सब चीजों की तैयारि पल्ये बे करि ते, तूंकु बजट पल्ये बे ल्येख द्यौंण कि इथ्या इथ्या बजट लगोलू यूं मां। तेका बाद आप द्योखला कि एक सुसज्जित तरीका से ब्यो व्हे जलु।